Unam <hesitation> edi <hesitation> akpan mkpo kied mi ke nkan nnyin euñ, ndin enyene nte ofo akade ekemum unam edi, ndin uyemke. ndiyak e abiar ọ mak unam oro idibian. Ofo emene e emim nte afande. Ndin mbak ofo anam oro emekeme ndifọe e ke ikañ ọfọp mme ided oro ama esi, emen e awañ, ada etu esin ke ufuọd iba. edin ke nkañ nsie ke utued iba, esin ke nkañ nsie, edidere ediri ke mkpo myin ikuudde utan, esin ikan nsie suñ suñ suñ suñ, ikan oro anwan e tutu o e sad, asad ndin, isad ofo emekeme ndida etem edesi mekeme ndida anam mkpo kied ekededi eke ofo eyemde ndida e nnam Emenyuñ ekeme ndibe nsin ke mbibid, mkpo mbid mbid emi edide mi, em, ikan edu ke nkan nnyin emi. ofo ane, e afak ke ikañ, edibere e esin e sine do, ini ekededi ofo eyende ndida e nnam mkpo kied. ekededi ofo aka do aka ekemen e, ọmọnyuñ ekeme ndiyoyok e nnim ọyọk e afan esin mme mkpo anam. ini ekededi ofo ọnyuñ eyemde e ofo aka ekesi, ọmọnyuñ ekeme ndisi mbri enim me wata praf mfo emim. ada unam oro ediri ke enyoñ onwan e ke eyi kini emi eyi adade, eyi anwan e mbak etudo nnuen ma nime. eku ma mkpo idikeme ndita. Anwan e kini kini tutu e sad ekem ini emi ofo eyemde ndida e nnam mkpo ofo eyemde ndida e nnam